So tawi mbeɗa yiɗi defde ñaamdu taw ko ndemanteeri taw kadi ina moƴƴi, ina nooti kala ko neɗɗo haaja e ñaamri, mi ƴeewan ndiin ñaamanteeri ko wayno kawri en. Taw ɗum ina waawi lomtaade geɗe keewɗe wayno ñebbe, ɗum ina waawi lomtaade tewu, hono mun e hono mun en. Taw so neɗɗo ñaami ɗum tan, hanti wala ko fotata yaajeede bannge witaamin taw fof ena en.